To kai so dalili ki karai yo zofshi amfani karai kenan asar nondu kara ye na ko zofko so ko na mai kaba nako andi ka las dotto bolo ko kunu ko hoɗo na ko'eko sunko babaɗi na wuya kona ma ko sa jobto yo to ko ngari aka ko dan tugonzi yo to na damɓa koi ashe salla na ko tuɓa ko wanke ko wanke sim mi'e a dan e na dan haske a iko zina zigon ko a haska koi yadda kosa ko karaye a ina tsari zini a zugonko sabo ki ka'a biya ishe wanki ko kaje sabulo kokaje omo nako iko wanki kisi dan dama dama a muttu riga ta ɗafu bukɗo ki zugonko. Yadda si wanki yo zanko sakara sanja jobto aka koɗaiki haska kawa ki dai ki ɗan amshi amshi zugonko ki daiko dai lake ɗafunko a ina sauki yadda yo yau ko sanja jobto aka tsari yo a ina zina amman ɗeno ki bukɗo zei bu kina ina ham na ko nan no ham ki ndutu ki wanki ko gar yoto ɗeno ki buddo anfani bu ko gokko sallama ko gita konam yoto sauwaki buɗɗo matema aton sallama buɗɗo ma geshenti sallama'e ko gokko dala biya ko giti ko sake ti jobto yoto ki hete tu si koko ndina dala biya sauki dalili yo sanjanko jobti jiba karai ki wanke zuwa bina a ka sauwa kaska kawa kare ko'e nzugonko ina zini ina bukɗon bu, ki ina bina ki dalili ki wane lahiya, ko ina waki dalili a wane lahiya ko dan. Golla yoto shututahi yoto in dina a wanɗi zugoni an zuk kareko nako wanki ko sauwaki tsafta biya ishe eh ewai a kanni biya eshe wanki a kanni biya eshe wanki a ka tsaftan zugo buɗɗo e naki buɗɗo zei bu wana manoti arshe ɗeno buɗɗo ɗenoki buɗɗo andi anfani wanmti walliko dalanko aton goli ko sake jobto ko wane golko sanji jobto na ko golko bolo kunu ko e wanki na ko iko wanki ina bina ko gom mor sabo ko zugunko ena lashi sabo ko zugunko ena she'e sabo ko zugunka ɗishiko a ina ina talko amma zugonko na andi talko ina ha an goyyo ade gangangabu sai de biya a gono bonko amma de no delle biya wanki dina wallikko <noise> te daman sai ko wanki ki bina ki saka jobto aka yadda ki ɗaya zina kenan ko dai ki tsari a dala biya. Yadda ko dino dala biya ngoi yeke a ina kyamanko bu a dalta ko mamare ko ɗayaki zina a zogonko <noise> amma na ko ko bina bu <noise> ko iko wanki bu ko kaje sabulu ki iko wanki bu ko kaje mor bu to a dalili wai yee eh an go a ɗalta ko ɗeno be'e komu la koɗoi noke amshi amshi yadda yo ko ɗayeke tsari nan ndalango kenan.